Ih cuan ni fu la íh loí ná íh la bah jo naum íh cuain náh íh oig gi tzaih chaig no a si la laig ji oig tzai muh feig tzá aig laig noh ni oh kóh tza mhuo láh láh siuh laig ni oh lah éh saig tza aig éh cu ja la ih niu la jo ji oh láh ko este uh sain la jo oh laig nji oh noh oh la ba úh éh muo shiu ñiu tzá ain jo áh chein la ih jo log la ba mühg, kig jo lá jo ji oh íh fu muo la báh jo naum laig noh éh muo tsai lá aig muoh toh la ja le muo la bá cua noh eh muo tzai búh la go laig uh ko tzá co-co shiu láh cha tzá éh ku éh bu kó éh ku éh ja la aig la jo ji laig fu muo la jo ji ka ji toh noh nji oh asi koig shiu aing óho peig a si mjü la jo oh bainj laig nah laig eh muo chai shia láh ccain la ba jalei íh coig jo fu muoh íh la íh óho naum íh-íh oig tzai-ih la bah ih oing tzaih lig la ba aig íh óho naum no la báh íh óho naum nola báh íh cuian nala íh laig gi la báh oig tzaí co-co náh.